Fum n wan iŋɛ se'em ta'am dikɛ tiisi vuurɔ bii nyɛga iŋɛ dia puan ti la basɛ ti dia la tara tibesum bii la bɔ'ɔra fu paŋa de la: Tu tari tiisi vuurɔ buuri buuri ti ba basɛ ti dia la tara tibesum magesɛ wuu ba nyuuŋo puan isegera ti nɛra san dɔla gata, a baŋɛ yeti fu dugeri la dikaŋa gee ti dia la me kelum dɛna tiim bii tibegɔ bɔ'ɔra fu. Magesɛ wuu ãarevuurɔ. Ãarega vuurɔ n ze wa, nɛra kan nyaŋɛ dikɛ bugelego iŋɛ ãarega puan ti a vuurɔ la ta'am puse bii a vuurɔ la iŋɛ suŋa. Ti fu ta'am dikɛ ãarevuurɔ mɛ dugɛ fu zɛvuurɔ mɛ ti la ana suŋa bɔ'ɔra fu ti fu di san n bii fu san ka tari ni ãarevuurɔ bii fum wan dikɛ ni kabegi duma la a leefu duma dugɛ gee ti tu mina yeti aleefu la kabegi de'e bugelego la, fu ta'am dikɛ tiisi vuurɔ magesɛ wuu ãarevuurɔ wa dugɛ ti ba nyuuŋo la isegera suŋa suŋa bɔ'ɔra nɛreba ti la maha bɔ'ɔra ba gee ti la kelum dɛna tiim bɔ'ɔra fu. N le makɛ yeti bɛa, fu san kelum dikɛ bɛa dugɛ dia, bu nyuuŋo la kɔ'ɔm isegera mɛ ŋwana suŋa suŋa ti nɛreba san dɔla tɔla, ba wan wum nyuuŋo la ti la za'asum bo ba gee ti la kelum dɛna tibegɔ bii tiim bɔ'ɔra fum mina n yeti fu di fu dia la.